Oire vovutaoia ovokivivuiava reoreparai riro voki vao oa karepapeira vo iva opesiaroia vosa osia auero kovoara tapapaiveira vo tarai oupatapi kakaevure, voeaiareita guruiovere igei akoirara ora oerarovu, voeao oea kakaevure tokipaiveira. Uva evovokivi oa oisio toupaiveira riro vokiita vo iva opeisiaro vo uva kakaevureva rorusia avaiovere vova rovooro vokipakou vavoisiore vokiarovi. Oire auevi vao oa sirova uutupaioveira, oisio osia osiaragavira vokapaiveira evo voki. Vokipakou uva kakaevureva ora guruguruiovere, evoa rotuavi purapirovere. Voea taporo variri-arai urioiovere ora eraerapa vutaia urioiovere. Evo vuta isivaroi uva reoreoaravi vateoro urioavere riropairara voea oea resipaiveira reo vatepasia kakaevurepa, Evaraia uria vere evuvu tais varoaia. Ora ovutarovu ra eraravi-ia erapa vere aue tugitugipaoro osio osia eva. Vokapaiveira vo raguiro kakae raguiro oearovu vova atoia. Oire eva siovaraia vosa eva opesipere ra vatearavi vateivere voea oea kakavurepa tarai vatepaveira vo tarai oupa tapi. Vatearavi-ita vateivere voea rorupiesia vosa urioavere ivarovoaroiava oisio osia kakaeto karekerovere, vova rovoro osia rovorovere tarai oupaoro. Oire evaravi oara oupaiveira oisio osia toupaiveira vo tarai oupa tapi, uva evara ouoro urioavere. Evo vuta isivaroiava, oara vivu reoreo ara oara tapo vateoaivere oearovu riropairara. Voearo oea oupaiveira reo vatepasia. Oire evara opesipere uva Aiopa vuta poupiroi, kakaevure taporo aioiovoi, igei rutu, oearovupa taporo paroiovere voeao oea urioavere evo vutaia eva situasia oisi osia evo vokapaiveira eva. Evoearopa aioaravi paro io vere oire evo vuta isivaroia vosia aio opesiovere ari, erapa vutaita eva, varao oara vatotopopaiveira voeao vova atoia ora aiteirara ora oearovu oea oaravivu rereiara vatatopopaiveira kakaevure tapo rorupasia. Evara puraivere evovuta isivaroia aiopa vuta ora auero rutu isivaroia osia eva vokapiearo opesipere oire evaraia urio avere rorupieara erara vavoisiore kasisia. Vouvare kasipere vosa rupaperevoeare ra rupapere osia vara purapaoro uriopave, uva eisivi osia evo vokia eva, riro voki oaia uruiopaioveira kakaevure tapo voiva opesiaro voea taporo rorupaoro.